Hoo, btootin hal, bi ma Haala ñaanatin, ngi bima udéeli, ngi bima Haala ma binan bi daange hanu ugi bolo hatide a feri ma a bgúudi biindi ma. Ndi gsibi gembe gmada too mo, we fana gí fmboonji bgúudi hal he. Blúŧi, non bso, bso umada megesi mo, mo fana anan megesi blúŧi dong ghab gembe ndi gmada mo dooŋli mo gboonji ndaani a bgúudi. Bso wii ggi wii ŧile, mbo mo, mo gínan blúŧi. Antimbi ndu ugí ngi ghab ge a feri foo fe, inyaande gee ma gmaa hali mada saga a bgúudi, ghab gamba. Hanga ugí yaa feri ma a mo bâginan bo, hee bsiri ma Haali ma ñaa bâan, gwili gñóbe yaatte. Bari ndu ugi yaa, ñóbi gwili gembe, bso wembe ngi momu unan wi bunde a gamba, we boonji bgúudi. Ndi ge wayi, béedi ma bamba nsaant bà hamma, bso, ngi mo, blúŧi, ge mada hotinde.